اوكي اول شي اطلع الكتب اجمعم واعزلم حسب الحروف او حسب النوع وانظفم اكيد انظف المكان الدحطم بيها وبعدين ابدي اصفط مثلا من الكبيغ لي الزغيغ او حسب المجموعات حسب المكان اذا مقسمي او لا وهكذ يعني كل شي حسب بس <hesitation> اي حلو تنظيم الكتب